Chì ascì dipende da l'idea de l'etica, e da-e finalitæ urtime de questa çernia. In linia de mascima se diæ de no, che no l'é etico, ma çerti porrieivan argomentâ dixendo che se quelli pöchi en ciù importanti, pe quarche raxon eticamente valida, aloa l'é giusto fâ coscì.